بالطبع الآلات لا تملك المشاعر! و من الاستحالة إن تملك المشاعر لإن المشاعر بتكون في المخلوق اللي فيه روح ف الآلات ما فيها روح ، الآلات فيها ذكاء الآلات فيها عمل لكن استحالة إن يكون فيها روح، ف بالطبع المشاعر فقط للمخلوقات والكائنات الحية مثل الإنسان والحيوانات.